Paxta avval quritib, qizdirilib qaynatiladi va undan ip yigiriladi. Shu orqali esa fabrikada ipdan tovar, tovardan esa futbolka shaklidagi yangi mahsulot hosil qilinadi va rang berilib unga eskizlar tayyorlaniladi.